Magnisaha folo amby zato iha, ataovo agnabo gny feonao, atao manomboky amy gn'aotra. Ohatsy zao: aotra, folo amby zao, roapolo amby roanjato, telopolo amby telonjato, sy ny sisa sy ny sisa azafady.